لو نبى نركب جطعة أثاث أول شي نشرح التعليمات ونتأكد من القطع، خلاص نبدأ نركب الأجزا-الأجزاء الأساسية مع المسامير يعني لو كان في خشب مساعد ولا وصلات نثبتها بأدوات تثبيت مناسبة يعني وكل شي خطوة بخطوة، ونتأكد أنها قطعة الأثاث كل فيها راكب-راكب صح.